Narekko engka loqtaq mauni mabiccu na maloppo engka pabbura mulle disappakangngi deqna ma- deq ma dielli engka diaseng <hesitation> daung pakasanda biasa mua engka tuo riwiring laleng e diala ita seddi dua lammpa nainappa dibissai digosok-gosok i narekko pura digosok dialani waena nappa dipatittikengngi di loqtaq <hesitation> narekko maeloqki magettiq e engka pabbura mulle dielli iyana diaseng e pabbura betading warna cellaq maega ma dibaluq di apotik e ditittikengngi bawang loqtaq deqma tu na maetta sauni loqtaq